woan bare sagale itdaabatia gudio kabaadeti, won an daab sagale sukari hinkabn daaba, sagale ta afia namiit kanit daaba, sagale ak fooni okokaani, iyoo won ak maaragea fa won tan daabe shabalakea shushua amo won sukaria hindaabuei woom sagale oorua duft tan daaba tuun ta duka namu achiit hindaabu